Stri board ka uddeshy kapdo ko stri krne mein sahyog pradan karno hai. Yah ek sampann satah hote hai jis par kapde rakhkar istri ki jat h. Taki kapde achi tarah se press ho jaye saken aur unki salbat khatm h jaye. Istri borad ke upar ek soft cover hot h jo garmi saman roop te failato hai aur kapdon ki salbatan ne bahut badhiya tarah ye thik kr deti h jaldi.